Bueno, kolo, kolo plástico chií pos yuu este bueno kayet, kaayetura jenora ntetoo kiu pos tuo yuu jkaajdiura jenora, te kolo esti, estendidooou chií este nu ioo fin viko naon foo te yuu kiu kuuñ nu koou kiu te kaa niio nu mesa yuu kayee talona jii´i stoti, kiiñ in taku jenarí yuu ka´tuuñyo ke´o estendidou. Koo nuudouun yuu chií chuu´yo ka´jtuunyo nu jo kasiñii nayii jenarí nu ioo viio, este nu kayee´ yujoñ finu, xii yuani kayeeñ mole, maa ñañí mole yuu kiiñ nu kolo nuudouu jenorá te, ioo sobo kaja tion kolo plasticoo penda te a vees kayee nayii luli, vees komataloniin te pos tuo kolo wa´uun pero kolo plasticoou chií tuo tou koloñ jenorá.